كنفضل الصباح نشرب اتاي وناكل البيض او الزيت البلديه وشي كاس ديال العصير حيت هادو كيقدرو يعطيوك بزاف ديال القوة والطاقة اللي بها تقدر دوز النهار ديالك وتحس بالجسم ديالك يعني مرتاح بزاف داكشي علاش كناخد هادشي في الفطور